<hesitation> amfibi wa gwai <hesitation> emusamut domin emu mudɛ nɛ musuku shɛ na fibi ai musu zɛ kocɛ ba musu shɛ na fibi ba agyi saba ga mu ba musuku shɛ na fibi ba agyi sa kpashɛ sa jɛ gajɛ na mu ba so ama musuku wɛi na enva na entat na enkyɔ na enci tunva tundat kyɔra okopkup nu enyi kop nu enva kop nu tat har der har aganɔɔ ma mvva vɛi anɛt tok agamu moda mu shɛ mu wɛi na fibi tɔɔ musuku wɛi na afibi anɛi wa gwui ko shanga sakaba sa kpa tɔɔ ama musuku shɛ na fibi ba enji saba ba mu wɛi nɛr banza musu da damu na ni musi wɔɔ nɛt mu tɛpɔɔ ba tɔɔ a amfibi kaca wɛi vɛi kpɛy duk musuku ya nɛt sɛt agani kpɔ tɔrɔɔk nu cɛagni kɔɔ wɛajni a wɛi nu gyu ubok kodayakɛ dɛ ba bimbɛ ba ama kusa dɛ anɛtɔɔ sa awɛi elem sa kpashɛ saa sssɛt kpɔtɔrɔɔ muda vɛi amfibi ama amɛnyi nɛ muya vɛi ga vɛi amfibia ama ba esɛt ekpɔtɔrɔɔ ba, Ba esɛt ekpɔtɔrɔɔ ba muda sa fam sa kpashɛ sa <hesitation> sa yɛda ni shɛ ni unamɓe ba tɔɔ muya dole gyi vɛi gɔnɔɔ, <hesitation> amfibi ushang nɛt sɛsɛt ekkpɔtɔrɔɔ tɔɔ ciya nu ojnɔ nɛ elɛnɛ mu ya idan ma ciya nu cɛ manager ogajɛma jyɔɔ jacob sa ba ma mɛkɔɔ bi jɛ ajyani sai arɛkɛ vɛi gyi kɔɔ cɛ sai jacob na e enyi kɔɔ cɛ ama cɛ gyi kpashɛ cɛ gyi zɛk sa ucɛ manager ana ni ga inda musu dinga kpa nu cɛmu e saka ba take vɛi gdɛ kpasɛ cɛmu kpasɛ kpasɛ nɛkɛ sa gajɛma atakɛ cɛ na ai in musuku wɛi na amfibi ba musuku shɛ na amfibi ai ba indɛ uɛi sasi kpasamu ba cɛ wa kpani ama aya vɛi mu wɛi na amfibi ubɛmmu na kpasamu kɔ shana vɛi bɛmmu na shɛ ni gyɛ nɛ ai sa ze kpashe kpasamu vɛ gaye ba kai shang muya wɛnɔɔ sɔɔ amfibi musu yajɛ nɔɔ amfibi agwai samu <hesitation> evup amfibi agwai samu avu ana amfibi agwai samu agan amfibi agwai samu aga amfibi agwai samu, <hesitation> <hesitation> ugchu amfibi waka kuma samu ilɛk amfibi agwai samu ujirgi amfibi agwai samu <hesitation> go nɔɔ amfibi agwaisamu <hesitation> gbɔrɔɔ amfibi agwai samu egyam usugyɛp duk egya mu musu gɛp gya duk amfibi agwai samu duk kɔɔ munu ku gɛp inshɛ amfibi agwai samu muda mu wɛna amfibi ama musuku shɛ na amfibi sɔɔ ama musuka shɛ na amfibi elang wɛi jumu har mu kpɔɔ mɔɔ ewɛrɛnfu siki jumu mu kpɔɔ ama kama tumbɔɔ ma bello saba nɛ nan su fɛyɛ avɛ barkɛtɛ muna ambɛ ishaku tɔɔ mu yi vɛi gaskiya avɛ utumma enyi rɛsya enyi kuri gabakidaya muda shɛ ba amfibi da bini wɛi na amfibi bisi ba fɛyɛ avɛ gɛ jɛ dolɛ nɛ ba tɔɔ muya rɛshi amfibi shang bisi kpashɛ bisi sɛt vɛi egkeke ba tɔo mu enyi amfibi awɛi ni she a wɛi nu gɔnɔɔ sɔsɔɔ mai jur mbi sɔsɔɔ sɔ tɔɔ utumbɔma obello saba sɛt sa myɛi ozotɔɔ muna eboo nɛ ewan eboɔ nɛ muda evɛi amfibi ekɔbɔɔ ni shɔɔ eyɛ nɛ muya ba enyi sa kɔɔ egam saba ba tɔɔ muda amfibi sa shang na kɔɔ yɛi,